أكثر الأشهر حرارة هي حزيران وآب، هاي الأشهر تكون فيها الحرارة تتعدى الأربعة وأربعين درجة، وأكثر شهرين فيهم برودة هم الشهر الأول والثاني، <hesitation> درجة الحرارة تكون <hesitation> ثلاثة أو أربعة خلال النهار، وصفر خلال الليل.